televisi ge ena ma sinyal musti sema, sinyal gena dahe ge toma parabola ge, parabola ge se ena jang televise ge ena ma sinyal me jang. dadi gajihi ngone butu ena na remot ge ena lefo power ge tora televise angge ena loho ma, la ngone fo uni felem-felem me dadi se ngone fo uni barita me dadi.